To ɗum wii noon e daneeje kam, walaa ko waɗanta to ɓernde bana lootan, bana safta, bana jonde jam, fii to ranni kam a tawa e ɗum boɗɗum, ɗum geɗu ɗum jonde jam.